﻿Se kua momento kirai se vida jeko pegua, se opaara agua tembiu, docepe, jare pituyave, <hesitation> masomeno ani semanape, ani yasipe ipuere amongata unos docientos boliviano hasta trescientos boliviano yasipe, mopeti yasipe tembiureño, mbaeti agua mbate kuti, mbaetivi <hesitation> diario amope agua tembiu